Boe kpɛ ma i to ta alɔ hiŋi i waa i táa kaŋ. Boe bɔ bɛ, ya tie táa na nu, mɔmunu bɛ tona bo bi lɔ, anu ya fɔa kpele. And anda fɔ kpele, i be kuŋda fɔa i táa nu, bɛma, anuanu wa bɛ anua kaŋɛ. Ii wa be nu. So lamataŋ mɔɛ a fɔ kpele, i ma na bo mɛɔ, kɔnɛ, i ma ta nu. Si! Bɛma mɔɛ ma wo i ya nu. Mɔɛ a fɔe na, pɛŋ i to na. So boe kpɛ ma ii to ta lɔ. A bɔ i ta, a bɔ i be ta. So a mɛ nu. We laŋ and we a jaje.